<noise> Mumua te mumua te i aron ke ge inamono bu mai ko rong kalai ding ko varasuri mi namanin bu ka lengo di ta nga mo mumua a. a rian suria ni bu mai di mo di nga mo long mo kuar ke di sa tino a nga kuar suvnan di nga mo ngan mi ni rorong ma mi mangarai i aron mi inamon ni simi taim ni gai bu mai ni ge kap babor varasuria mi sana bu mai mumua di ta nga mi tino di ta nga monangia a palan bu mai <noise> bure di masai di kapa ngan suria mi tino simi na ni sibu ta ra nia a kap ma bure kalai mi tino simi mangarai a kap ma bure mo mi ka lengo git te terie te muri git kap ma bure vadonomia mi ka lengo na tsangaken ni simi ka bera <noise> palan bu mai di suruna bu kain vinvindono kaka lengo ma kap mangara i aron mi inamon. A palan bu mai <noise> di masai ma di tsakor <noise> di suvu bas taravea mi tino ta kap kalai ni simi taim ni. A malan va i ta den suria mi tino misimi taim ni akap ma bure e git kese git ne sim kamber. git ta kap bur mo varasuria bu mai di ta nga mo mumua. M tino vatsakatia bu pala pala gita, ma mi vadon kaka lengo a te bait tsak te si ke gita inamon <noise> mi tino simi vadodomi mi ka lengo bure a kap ma bure mo, git te mo ngan mi tino mi nires ni sim kamber a git kap vodonaamia mi reseres tuktuk ta mo, git su vodon va eni mi tino git te monongei mi resres sim tino mi ka lengo ta nga vanibate gita a ta nga takria na varasuria mi tino e ia ta suvun ma mi vinur va e git, git. ta ngas varasura. Na monongia mi banga tino keskes git ta ngas mo varasuria mi vinur simi ka kengo, ta nga laron va git ta ngas varasuria si ke git tino keskes. Palan bu mai di vadond va bu tsinakor ni simi kamber di tsang vatsaktisadia e kesen a kap. Mi tino se gito kesekes a tsang vatsakate mi banga tino mi ka leong ta nga taria. A ini gito ta ngas no varasuria mi sana kapinots o mi sana vinur e tama git simi rangit ta nga tari gito a ta lalron va gito ta ngas varasuria. Se iau uvodon va mi tino, mi nires tuktuk ma mi marmaruan kasen are ia mi tino tuktuk ma mi nires sim bu ra kakauk. mi mo mi tsanga bu tsintsang e deo t nga lalron va git ta ngas varasuria ma git ta ngas varasuria mi rosar e ia ta lalron va git ta ngas varasuria. varasuria, si ke git sar tino keskes. A kalai va gito ta pokrivie bu sana tino ine simi kabena pasin simi kap manganai mi tino simi rongo tsak ma misona kain tino an ta kap kalai matan mi kalengo ma e natuna eso ta nga masai simi ta baut na kuli gita simi tino ta kap nga kalai imatan e tama gita sim rangi e tama gita a nga tsange git puapuan mi maruamaruan kesen va gir ta mo nge varasutri mi tino e ta laron va gita ta varasuria ma git ngas tsang va otia mi san kapinotsi e ia laron va git ta ngus tsang vaotia sike git san tino keskes e deo a kap ko vadon pure git sika ra ma e kina gita ma e ntuna simion ra kakauk a mo a opim ngan mi niman segiera bu ma tuna ini sim kabera va git tangas mo vara suria mi vinura lalaboron se tamagita na tsanga ken tsintsang ma na vara suria mi rosar.

Suvunan gita kap ma bure mu ngan mi minanggarai gita kapmabu mo ngan mi sinevai simi rorong kalai akap ma bur mo ngan mi sinevai simi rorong kalai akap aria suria a palan mai segita di pok rivia ke de sara a tino ini simi tino ra kalai <noise> vara suria mi laron ma mi vinur se tamagir sim vagir mi tino ta kuar mi tino ta melmelen a mi nires ta mo aron ke gita san inamon keskes e git kesekes va gir ta mo ngan mi ni nonong ma mi mangarai mi tino ta kalai kegit san inamon ta kalai i ta oti simi deng i arong ke git san inamon ni simi bu koto kapkapi di ra mi tino a kap ma bur kalai mi sinevai sim manangarai ma simi rorong a kap ma burk alai <noise> mi tino simi kaka lengo mi rong tsaka ma kap mamangarai a te bat tsak te i aron ke git inamon areiam surie i ta deria kegit sarina mon ma segiet kesakes mi tino segit kesakes a kap ma bur kalalai malan e di muamua di ta nga mo di nga mo varasoria mi sana e tama kita ta nga tsang vabatia ma ta nga taria di nga mo varasuri mi vinur se tama gite ma e natuna ma e kina gita sim rangit ni simi taim ni i ta otie simi deri bu komosi mumua nge mumua nge mumua nge dia te ini di ngusa mo ma mi bu labatevine mumu nge dia ma mi langai mumua nge dia simi taim ni a, kap ba bur mo ke di tino a kap ma bure kuran varasuri bu sinevei gir kesekes i ta deria palan bu vevine vor bu ka vor bu ta tatsik bu tatsik di masamasai. Ma bu komosi ma bu labati vevine kabakori nge dia ini di ngas mo vara surie misa mi ni nonong sim mai kesekes evoie kese iau kasengu u vortia kongu ino mi ka lengoa tenga tarie mi tino keskes segir va e gita kese gita deng suri i va mi tsinako iva ni kimalai a gire mo varasure sike git sar tino va mi tino ta kuar ta kalar ma nires ta mo aron ka git ina mon ma kegier sar vano kes kes ma kegier bu mai ini simi kaber bu mai bur ni simi taim ni di kap ba tsana na kulie mi minon ini simi ka ber palan bu mai di te mo ngan mik nires mo ni simi kaber a di di ta oti deria. Di ta oti simi pure bu mai di oti simi pure bu nagina naginou i aron mi ken tau mi mane surie misa mi mi nare a kap ma bure mala di mumua di tang komo ngan mi minangari a di ko tsa tsang voatie ke di sar pinak keskes ini a kap ma burmalan mi tino mum bu mai mumua di tanga monangio mi minon ni a kap ma sur kaki an surie i ta dengarie mi pinure mo mi pai a mo bu sana kain kain kapinotsi an a mo i aron ke gir inamon varasuri mi sinevein e git bu mai keseskes git kap di ta nga mo mi kulau lengo ma mi lengo ma mi langa lengo mumua di ta ngu mo mi sinevai simi mamangarai ba naa bait tsak segite te ni bu mai vor te ni simi kato bu kato kapikapi de ra ni a kap ma bure malan mi sinevai e di mumua di te nga monangia ar suri i ta oti simi deri mi tino ni kap ma pure kalai. I ta mo i aron mi ina mon i ta tsatsanga va i ta vodon punanan an bu sana bu kain sinevai va i ta varuruti siko sa tsintsang a i ta mo kase i ta kapa a deng ta la nge sore variriu mai e pala pala o e sian ko tino ta kalai i ta suvuna bu kapinotsi sevoi ngan ko ni res kese nia nono laronon mi ina mon a sin va ta sinvun mi sinevai simi deng tala mi sore variriu i ta kapa mo bure ori sim tsanga ka banga kapinots na vabatia mi tino ta kalai arona ko inamon o se kinon me tamon i aron mi feneli a kap simi taimi mo nge tanga ko singtsang i arona ko inamon i ta vadodomi bure a va mi mai na nga vbatia gita eia bure a mo, vadodomia sirou ra kakauk simi tam taim i tsana ko tsingtsang i aron inamon <noise> O sevoi kase i ta vadodomia va mi ko lengo a mo e i ana a mo na kuli no bun i tam si vadon ko mi mai kapinots i ta tsana a bati tsak o a putu te akap mi mai ian a mo na kuli no an sibu tsintsang va ta kap putu ma kap bat tsak sevoi na tsanga an suria git ko rongmi ma git sa ka lengo <noise> palan taim di vakokotia mi tino ta kalai va git ta ngas varasaria mi tino ta kalai va i ta monangi i aron ko ina mon va i ta kap nasiabu sana kain kapinotsi va i ta kapa pure va i ta kap tsang vtsakatia ken kapinotsi ka palapalau a kap mumute mumuatem mi tino sibu mai a nga kuar ma nga kalai varasuria mi ni rovong a nga kalai a mi sinavai simi rongo tsak a kap nga mo di nga mo vara suria. Mi vinura simi ka lengo ese ta nga taria mi tino a bu mai edi di ta nga lengo ian sibu koto inamon di tang ko vakoti ngasi ngasi ngan mi sine vai ni rong ma simi mangana siau u deri va simi taim i ta mo i ta ngas tsatsang i ta ngas tsatang na vabatia mi nginangnou i aron mi tau o i ta kap suvun bu kain vinvindon na tsang vatsaktia e palapalou o pure e palapalau vara souria mi nama simi pakpak lengo a pevain ni i ta i birok a i ta suvuna mi ksuvuna mi kapinotsi a i ta deng suri tuktuk u rovoviu an mi nama i ta ngas tsatsang ta ngas tsatsang i ta birok i ta suvuna mi kapi notsi na vitiria ko minon i aron mi inamon va i ta kap vadon ni tsang vatsakati o pure e palapalau si ken sa kapinotsi simi taim va tsatsang. I ta suvuna mi ngina nginou aron ko ta u i ta tsurakia bu kain kapinotsi i ta tsurakia mi ngina nginaou i aron ko tau a va ta kalai i ta poro i tete oti sim suvuna sana kain vinvindon <noise> na tsana an bu kapinotsi